Xadaketeno, ndaketeno diniyuno, diniyu nrida kingui daketeno xhin, pasta xhin colgate naketeno no cepillo, tanguino, tanguino, ini yu ka kado ka xhi doctor ká tinda nayinguixa'á dii nanu xangui dinanu kunkono xanikukono xa daketenó tiniyunó ndaxu yu kuxa'a nuxa cepillo xhin colgate xu kachí doctor xa'á kidano nida kii ngui.